<noise> chechemeh noyihqui, guahgua nogua cah yogualeh, ua tlahtlauel chocah, ua ino teculomeh, noyihqui quisa ca igualeh pahpaxealohtinemih, ua ino, pues noyihqui quisa ca iguale quiquimichte noyihqui, ohco ino nochi quisa cah igualeh <noise> porqui quitemouah tli cuasqueh.